खेल बहुत सारे हों, खेलें, जैसे-कबड्डी होना चाहिए, किरकेट होना चाहिए, ये ऐसा हो, जो सबसे ज्यादा खराब हो, जाने वाले खेल हो। या बहुत सारे खेल भी होन जैसे फुटबॉल होनो बेन बंटान होनो। या जदातर तो लड़कोटे गुली डंडा होनो या बहुत सारा खेल खेले जाते हैं।